أفضل الجبال أكتر، أحبها أكتر من البحر، لأنها تعطي إحساس بالراحة والهدوء، <noise> وأجدر أطلع أتمشى مابين الصخور، وأجدر أشوف مناظر جميلة بعيدًا عن زحمة الحياة، <hesitation> الجبال فيها صفاء للنفس تأمل، وصفاء. للعقل